تصور کٔرِو، اگر مےٚ پننہِ کامہِ ہٕنٛزِ جایہِ واتنس منٛز ژیٖر گٔیہِ۔ اگر کانٛہہ عذر بناوُن چھُ پتہٕ وَنَس بہٕ، مےٚ گاینی گاڈ سٹاریٹ تہٕ پَٹے کھُٹیس بے بس اِسلایی مےٚ گوٚو ژیٖر۔